که تاسي د ځنګل له لاري د تګ پلان لري باید لاندي موارد په نظر کي ونیسي لکه محافظتي جامې ولري محکمه بوټونه، غذایی مواد، د اوبو د تصفیې ټابلټيونه، اهمدارنګه چتري، او مارکرونه، دځان سره ولري چي پر لارې نشاني په وکي که تاسی بیرته په هم هغه لاره راتلي لار به نه ورکوي نو دا مهم دی